دغه ماشین برېښنا کاروي؛ ترڅو هوا ګرمه کړي. دا ګرمه هوا د ویښتو لندبل وچوي. دوه برخې لري: ګرموالی او باد. دا اله د ویښتو زر وچولو لپاره ډېره ګټوره ده او په کم وخت کې کار ترې اخيستلی شو.